Ny <hesitation> karazagna kiraro a dia ao ny tenisy a, ao ny aigledaoro a, ao ny talaogna, ao ny kapakapa fisaka. Dia ny kapa fisaka rehefa andavanandro ampiasaina. Dia ny talaogna rehefa misy raharaha vonjena no hanaovana anazy na mandeha mivavaka. Dia ny tenisy ndraika ho entina mihazakazaka raha ohatra tenisy.